Mahandro ato an-trano no tiako kokoa satria ny antony ato an-trano aho afaka manao izay tiako na amin'ny saosy na amin'ny fangaro na ny quantité sy ny sisa, afaka mbola manajanona koa aho hoe hohaniko rehefa kelikely indray a, dia izay no hitiavako an'ilay hoe aleoko mahandro ato an-trano toy izay any amin'ny toeram-pisakafoana